<noise> a nako namoro manege nako ma wola jo akana manege jo sojo osi jo sojosi la jo je o gota ma sago iyalu alusu bolo o ngarumu de lawa lawa la itahani la jo la jo nonu o gota yang ma sago jo kakaika uwa supaya jo amani lo duru namoro manuka jo lelega uwa otampa yang yang yang iyayamani dari nyawa <noise> lo duru jo nonu tampa yang aman dari tampa yang aman dari dari besaka bolo wuwulu <noise> tero de namoro idisi de meleunu manege nako nako jobolotoka aje joma tounu sampe ka manga ngoaka idadi sokomanege.